Iziwo ibiedi iziwo ibi edi na wete kpo obo eki ma re de idiedi maje de ibiedi ma ve muja the mave ja ame fia ma je ja ame fia ije ye no ma ve du ma je du ri no ma re nwaa je wna no ma re kuo eta na ku fie ma je ka eta na ku fie no ibi na ma re kua reho yo ma lie lua no o mare mu ibiedi ro the ma re fi emeri fia ma je fi emeri fia ma re koko era fia ma re kerra gbai fia ma re keria gbai eje be huro mare fi eware ifia fi ibi iziwo fia ma re fi eware kpobi fia ma re re hai ro luo iziwo na ije ye no eje horo no koto koto koto koto mare fi emiye fia ma re fi olugbo fia ma je fi olugbo fia no ma re the ri ije ye no ma re nwai maje wai no mare woafio oto eri are the iziwo ibi edi evao egwo mi